Namen ndeyuu ndeyu nuu anra ayen tava ña'a tana'a anrake na'a iin ndi'ó kan kandechu ñuu na'a kabaña tadii nunke yava yakii ken onda incrediente ña'a ke'era, teduu inña ya'á endió ndó ñavara kuara.